<hesitation> Raha iaho zash ohatry hoe isaky ragnomasy iaho agnatine sambo zash iaho raika avao, da gne fiomana haniko za da sakafo avao satria gn'olombelo sy velo raha sy mihina da eo avao koa gne raha ilaigny ame mampandeha agn'igny sambo igny, mifameno zash io, gne fitaovagny da gne sakafo mba ahafahany miaigny zany.